Дар Алҷазоир тобистон бисёр гарм ва офтобӣ мешавад. Ҳаво дар шаҳрҳои соҳилии он, мисли шаҳри Алҷир, рӯзона тақрибан бисту хашт то сиву ду дараҷа, шабона бошад аждах то бистусе дараҷа гарм аст. Борон қариб намеборад ва офтоб қариб тамоми рӯз медурахшад. Дар дохили кишвар, мисли шаҳрҳои саҳроӣ, рӯзҳо метавонанд то чилу панч дараҷа гарм шаванд, вале шабҳо сард мешаванд.